<hesitation> han plat ra cruru mibin ame bɛzun wa'anu bɛ yɛrɛ bɛzun besa unbɛ zun besa bemi depe uzun mu'a sia spaghetti wa'anu omu sin mɛna omu in zun kwa <hesitation> bie un ma'o mina an zun mɛ zu ma'o mi'an zun brochette ti wa'anu brochette wa'anu brochette yi lebia bin to <hesitation> sandwich sandwich sandwichi voila mu wian abe a tua be kwa mu besin mɛna mu a in mina a zumu wa'anu mu